حاول يكون عندك شبكة يعني اجتماعية كبيرة حق تخبرهم عن مؤهلاتك وتخصصك وجذي واهما يمكن يساعدونك وبعد لازم يعني تهتم بالمنصات الاجتماعية نفس لينكد إن وإنديد المختص بالتوظيف حق يعني تجوف شنو الفرص المناسبة لك